Manahaky anizao ñy kolotsay a brezily añy: -ñy fañajan-drozy ñy fomban-draza noho ñy soatoavy; manahaky anizay ñy fiaiñan-drozy andavanandro, ñy fankalazan-drozy ñy fetinykarnavaly ;manahaky anizay koa ñy fanavan-drozy ñy raha kanto noho ñy fialam-boly ;manahaky ñy moziky, ñy sary hosidoko noho ñy tsinjaky.